जब केइलै नँया भाषा सिक्दु छ, भुण्यापाछा तैका जडाबठे झान जरुरी हुन्छ । उदाहरणको लागि जसो नेपालीमाइ हमले फस्ट नेपाली पड्डु सिक्दुव्यार हमरो एक क्लास, दुई क्लास पड्डुव्यार चाही हम नेपाली पड्डु सिक्दुव्यार चाही फस्ट मात्राबठे सुरु गरुन्थ्या । अ को मात्र, आ को मात्रा भुणिबटी तसेरी कपुरी क, खरायो ख, चित्रौका आधारमा अक्षर चिनुन्थ्या । तसोइ हमले जापनिज भाषा सिक्दुछ, कोरियन भाषा सिक्दु छ, तैका रुट कि हुन त, कावठे शब्द निर्माण हुन्लार्यान, कसेरी हुन्लार्यान, नान नाना यीन चिन्नुनको मतलव कि होत, येले शब्दमा कसो असर गर्दुलाछ त, कि प्रभाव पाडुन्छ त, फस्ट ता बठे सिक्द्या । तैपाछा चित्रण विधिबठे, किनकी दिमागले तो कुरा छाटो क्याप्चर गरुन्छ, तस्विरमा धेक्याले छाटो क्याप्चर गरुन्छ, तैते गर्दा चाही सक्यासम्म तैलाई चाही चित्रणका माध्यमबठे डिजिटली हेद्या ट्राइ गद्या, प्रयास गरिराख्द्या । जसो घोडालाई कै तरिकाले लेख्या छ त, जसो घोडालाई कै तरिकाले लेख्या छ, जसो घोडा छ भुण्या तैको चाइनिजमा कि छ, जापनिज मा कि छ, तु सिम्वोल हेद्या, हैन तै तरिकाले चाहि तैको बनावट हेद्या, पाछा ठ्याक्क कसैले सोध्यो भुण्यापाछालै धेकिझौ, अनि आफलाई लेख्दाकि लेखालै सजिलो होइझौ । तो जडाबठे गरिवटी चाही, इन कुरा चाही सिक्दु सजिलो हुन्छ, नयाँ भाषा चाही ।